ཧེ་མར་ལཔ་ཁན་དེ་ལོ་ནག་ཤ་བཀྱད་པ་དང་འུ་ཡང་ལབ་བྱོས་པ་ཡིན། དེ་ལོ་དང་སྔོན་ཏོ་ཧ་ཤ། བསྟན་འགྱུར་དེ་བཀྱད་པ་འདྲ། དེ་སྐད་དེ་བཀྱད་ཆུ་ཀ་ཤ་བཀྱད་ཡོ་ཕ་ཤ་ཡིན། དེལེ་དང་ལོ་ལེ་བལ་འདུག བསྟན་འགྱུར་དེ་བཀྱད་པ་འདྲ་ཡིན། དེ་གི་ལེ་བའི་གསག་འདོངས་ཆུ་དབྱེ་ཤ་བཀྱད་པངས་ཡོ་ཕ་ཤ་ཡིན། དེལེ་ཐུ་དེ་བཀྱང་ཡང་ཧ་ཤ་དྲགས་པ་ཡིན།